<noise> Gny fomba Turke anisan'ny hain'olo maro zao da ny <noise> fitondrà ny ruban mena lafa misy gn ny fanambadia na hoe mariazy. <noise> Lafa misy ny fitsidia <noise> amin'ny olo akaiky longo mandritsy ny fety, na lafa misy gn ny fanasà ivitary anatin'ny vola Ramadan. Manahaky an zay koa gn <noise> ny fankalazà gn taombavao.